Zamok xavfsizlikni ta’minlash uchun ishlatiladigan juda foydali qurilma. Zamokning ichida maxsus tishli mexanizm joylashgan bo'lib, siz kalitni o‘girganingizda tishlar harakatga keladi. Agar kalit to‘g‘ri bo‘lsa, zamok ochiladi yoki qulflanadi, noto‘g‘ri kalit esa bu mexanizmni harakatga keltira olmaydi.